لا طبعاً، ممثل لأن الممثل ياخد، <hesitation> جميع الأدوار، وجميع الأنظار اللي، أما المؤلف يعني ما، ما في أحد يلقي له اعتبار، أصلاً، إذا سأت احد، ما- ما بيقولك مين مؤلف الفيلم أو مؤلف الرواية هذي، بيقولك الشخصيات إللي في- إللي سوتها، الممثل هو إللي ياخد الأنظار كلها.